Razwariye pɨ lǝ́ǝ pɨ ŋ puu gurǝ pɨ lóo pu <hesitation> pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ puu yurǝ pɨŋ kɔlɩ yurǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ puu asiɛŋ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ puu gʊnɩgʊnɩrorǝ.